Addariqa al ba gayyari be ha al napkin walla al surwal al bidissu lel walad kan bal kula ma bi talif jilda walla kan harr kula da, hubas ba hawil kan jid bafukka bel mala haw ba khuda leyi fi bikan alla kan shuqulal tallaf leya jilda da kan ille baddat kula, mabi talleef masalan fog busaat walla kan fi hirge ke.